Ọkuk edi Itie emi mi owu eminde ọkuk mak otudo Ino Idip, editie unim ọkuk ọkuk mfo mkpo Inamke, unim ọkuk edi Itie emi edide uniun ọkuk, unyem ndikisi ọkuk esi mkpri mkpri akama ada adia mkpo sia edide ufọk Ifanke Ino ekeme ndiduk nyip. Itie unim okuk edi Itie emi mmo owu emende mme ati akpan ñwed mmo kabaña ufok, kabaña Inyene mmo ekenin. ubak ekeme ndinam Ikan ata ufọk, Ikañ Ita ufọk ekeme ndikaita mme ọkuk oron ata mme mma. mme mkpan ñwed oro oro ofo enimde ekeme ndida nda nda nkama kini kisi so o Ifie unim ọkuk afem one mmowu eti afan eti eti ono mmo wu ke ntak edi etie emi anamde fin, ofo odu ke emwm, unyeneke ọkpọsọñ ekikere edieke, ifin edieke Ikañ atade itie unim ọkuk kọ mme Ikpo owu ko afiak ndifak ono fin ọkuk mfo Imitakke tak ke ntak ekesine k’idak ukema mmo, mmo ana ọsuk ono fin ọkuk mfo oro, lmitakke tak edieke ofo enimde k’ufọk, Ino Iduk Iyip ọ Ikañ eta, umunyeneke aba. eyedi eyem ndidi mkpo ndọk nno fin, se ndioñọde mbañ a Itie unim ọkuk edi oro.